wạa mo wuɗa ne nạm mon losin, nam an nyaaz wok- woke, okoi ɗoɗok, uk tạnga a kong, tạnga a̱n yaaz wok- woke moga pạad tạnga ka tọobee kan yaago sor ɗok sor rab waa yaaz z ar Pidi nam mo ga yaan sọo, miyem ga ta̱nga nam anambeen kopudsin tạnga, ịsin tọb tul am anambeena yạag wudon kạnda a miyem weeg moɗo anki anambeena anga tanga, anambeena yaan wudo wẹen moɗo anambeena paiɗai. se wa̱a mo nenon nga tanga a kong an yaaz wok- woke, wok- woke okai ɗodok kuma minin payinɗai kul sam kong mo ɗanyi waamonjaana mo kwaɗuto, minin yil tanga min wayi mo ɗanyi min kenuk wa̱am ɗok kana ɗuman kana nang? min gan yile tanga min wayi, tomdom da senem milmo ke' miyem ga tanga yaag wok- woke tama tama. Tanga yạag wok- woke tama tama da ɓuk mamuje anambeen Paiɗai sạan waamonjaana, anambeen Paiɗai yaan wudo, anambeen Paiɗai yaan ɗuman, se wa̱amon nengon nga tanga a kong. nwan ma aleda, alede a kon a wạa mo wok- woke, alede mini tẹdi minim worop mini tedi min gan Pạr waa mo njaana min oni, wa alade layi minin waiz liinei, min ạdi, mini wokun imu min wẹen wạam min yaan wuten nam mini Paiɗai. waa mo nenon nga alede a kon, mini wai min Padun waa monjaana min sạa, mini wayi min Pạdun ɗen, mo ɗanyi ɗuman min Padun ɗen. nạm mo̱ yạan ɗen, okai a keɗe, ọo waamo wuɗa mam ga a <noise> pịbuk imu, mam ga waamo wuɗa a pịbuk imu mọ ɗanye waam ɗogum mo wạa weezgo, waa mo wuɗam ɓaan ka ganda wargo pịid kịigo, kana tanga mo ɗanyi waam ɗa weezgo tang ya̱an mudundum, mo ɗanyi kana yạabe, waam ɗa weezgo tang yan yạab yaan mudundum, mo ɗanyi waam ɗa weezgo, ɓiya yaan mudundum, yaan pịid kịigo, uk nạm waamo wuɗam min gan tedi a- a kon nam an mir kiimu po waam ɗok, mam kan nega, kana tanko ka mudgo, mo watu tayingo kaka ọo ɗa yaa mu̱u yaa? o̱-o ukum yatkon waamo wuɗa an yaag kon, wa̱a mo wuɗa a pibuk i mu, nam an mir kiimu Po Silip waam ɗok, mo waa ma mir kiimu, mo yaa mir kiimu Poki, Se waa min longon nam mam lok nam mo ga ɗik kai yu, ka ga waamo wuɗam, kak ka waa mu wuɗam kongum, ka ga tangam kanga yạabe, kakka yạabem kanga ɓiya, kak ka ɓiyam kanga tenji, kan ka ga tenjim kanga aleɗe, ta kaba wai teije pip loko nam mok teduk ka̱yim ti sum nam purum ɗok waam ɗok wat kiigo wai teije nwokko, okei ɗodok, se waam longon nam min ted waamo wuɗa ti sum nam ka min wokun po wokii mu mum teɗuk waamo wuɗa Pendan woku Po woki ni, Pendan woku Po wokini, Pendan woku miyem mo mana, pendan woku ana molli, mo ɗanyi kana anamolgo yaana u̱u waton tomgo wa̱a nem kana la yạabe, kana waa mo waa mo waa yaazi ga yaabe ndam mo yaa ne nyip layạabe munun, oni ti muwai Paiɗai se waam waamo wuɗa yaangon kon nam min yaa tesin waa mo wuɗa nam mini Paiɗai, ka mini teduk waamo wuɗa ndam mini Paiɗai. ndam mo wok mu okoi ɗo dok. Miyem anambeena Par wok- woke ti tommu, anambeena wẹi, anambeena Paiɗai takin, se wa̱am longon nam min ted wa̱amo wuɗa, ti Sum nam ka min wokun Po wokimu, min wokun molmu, min Wokun miyem gayim anambeena Po Paiɗai, a Pibuk ik an yaaz wok- woke okoi ɗodok se waa mon nengon nga wạa mo wuɗa a kon. Non- non lob nam moi ted wạa mo wuɗa, mok ɗik kại yu̱um, mok sẹb ma la molgom, ọ mo ɗanye ẹzz korok nẹe, la molgo yạan ganda, ka ɓaduko ẹzz korok ọk taije kongum ezz korok ị waamo molle a ɗasa. yak ka mankom sumgo, kak ka mankom sumgo, a̱ndam mo wokko kak ka mankom sumgo ndam mo ga yạak ayam ganda, se wạam longon nam non- non yaiga waam moyi Po Paiɗayi kak ka waa mok Po Paiɗai, wa ille iko ka wa mas Po mum, kak teduk ko gai waa mo ga Paidai nem, ka Silip waa ilgo, iko wạam ɗogum mo ga illem mo ga wayi nem, Pon kak ka waamo wuɗa ka tẹsin, waamo wuɗa kana la yạabe, kana ɓiya, kana tenji Silip waam ɗok ille ka yaan yilli ka wai ka adi ka Paiɗai se waam mon longon nam mụu tẹdi gayim, yak loko nam mu wai yai ga waamo wuɗa, nam mu wai yạan wạa nam Po Paiɗai yam wokmu. Nga wạamo wuɗa a waam kong, kuli sam kong waa mo wuɗa kana yạabe minin kabi. min haɗe, minin tẹi yạabe ma lasạara minin tẹi yạabe ma mamu, a minim min Ponuk sabim, mini tei minga mini wayi waiji, mini tẹi yạabe mini yipe mini kabi, min haɗe, min ɗonun imu min ɗonun ka mamu, kana ɓiya mo Pot Puram ɗuk ank yipi kabi ka kab ga la lịingo ka ɗiye ka ɗọnun waamonjaana ka sạa ga la liingo a kon. am mammum min mamu min ga mini ted waamu wuɗa min ga mini wayi waiji mo yaa min adi la kulata la kulat ware sạan sạa ɗik ɗigi min ga mini Paru kina mini ad kini mini waa yạaz waam kon kandam mini aduk waam mo wuɗin ɓaan min tedgo min sạa ka min Paiɗayim. ọo ukma tanga na taije kurgute nam min haɗem, nate nam mini Paiɗai tii wudo, mini Paidai ti i nam mo wai min Paiɗai. Pon waam puuduk ya̱abe, waam puuduk ɓiya a waam ɗa ya Pod Pudam ɗuk min kabi, min ɗim, da mana min yaan sạan ga la lịinmu min ɗimu, min sạa min ta ɗikɗigi anki waam yamb otamgu ka min- min- min- min- minya Payindai, a waam otamgu ka min Sạa koɗim mini ba tẹyi, Pon nan nẹe ji nga min mamu min gan yil waa mu njaana min gan yil waa mu wuɗa nam min tedgo kana yạabe kana ɓiya, kana tenji mo Pod Puram ɗok min ɗo̱ọnun ɗi kaa mamu min sạan sạana min ga la lịinmu, min tạan ɗikdigi. se waam mo na yạan sẹera tiki, teduk wạa mo wuɗa, a kong ti sum nam, ka muwai adi, yạan waam moyi Po Paiɗaɨ ta kaba ɗini nam dijin. <noise>